Nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀n mìŋ manaŋ maŋ dìè ɓù, wo dèda miɔ̀ŋ naim kòmò lɛ, maŋ hȧwauŋ mȧŋ yìwìȧ taìŋ nɛ maŋ yèwè dìì lɛ maŋ naȧŋ kɛ̀kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ mìŋ yaȧ jɔùŋ jɔa kpɔɔ̀, nyùnauŋ nɛ̀ gbiŋ wȧȧŋ mìŋ nyùnȧŋ maŋ dìè ɓù, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ maŋ gaù, nyùnȧŋ maŋ dìè ɓù maŋ gaù, miȧŋ bi mìŋ naŋ miŋ naȧŋ nɔ̀ɔ̀ŋ jiiye yèè mȧŋ naim kùwò nyȧȧŋ zȧ mìŋ nyùnò mìŋ wa, mìŋ fòòuŋ mìŋ wȧȧŋ wò jikȧ mìŋ wèè ɗeweɛ̀ mìŋ gbìɛ̀ŋ mìŋ ɓɛ̀ guùŋ lɛ ka miŋ nyùnȧŋ, soo maŋ hȧwa bi naim naȧŋ nɔŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀, miàŋ bi maŋ naȧŋ nɔŋ hȧì jeim jɔùŋ nɛ, maŋ hawa miiŋ mìŋ mȧnȧŋ miìŋ e nìȧŋ maŋ hȧwa gbiŋ, maŋ gaù maŋ dìè ɓù, mìŋ mȧnȧŋ miìŋ, because maŋ kɛ̀kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ miŋ nɔŋ wò manaŋ, nyùnȧŋ gbiŋ wȧȧŋ nyunȧŋ maŋ gaù, nyùnȧŋ gbiŋ wȧȧŋ nyunȧŋ dìè ɓù, ɗɔɔ gbee kàìŋ nɛ nɔ̀ŋ hinie wȧȧŋ nyunȧŋ dìè ɓù, soo miŋ maŋ kɛ̀kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ diɛŋ, maŋ hȧwa miiŋ zȧ wò manaŋ wa, zȧ miȧŋ pɛɛ zȧ wò naim miŋ tɔɔ̀, miàŋ pɛɛ miŋ nɔŋ mìŋ manaŋ, maŋ hȧwa miiŋ, nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ manaŋ dìè ɓù lii manaŋ maŋ ɓɛ̀, sèè maŋ miŋ nɔŋ gbìȧŋ, maŋ pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ bonìŋ mɔɔ̀ŋ mauŋ nɔŋ gbiàŋ maŋ gaù maŋ sùȧ mauŋ nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ mauŋ gbìȧŋ ɓɛ̀ guùŋ tɛ̀ɛ̀, mauŋ fuùù maʋŋ bane bȧnè, mùŋ gbìɛ̀uŋ nɔŋ ke gaù mɔɛ̀ŋ sùȧ kè wooyȧ nɔŋ nɔ̀ŋ cheleke, mùŋ fè nyiìŋ kiȧ nyùùŋ gbiŋ jè wȧȧŋ yɛɛ̀ɛ̀, kɛɛ ɓɔ̀ùm nyùnȧŋ nɔŋ jaȧ ɓaa, maiŋ nɔŋ nyùnȧŋ vanyaa maiŋ nɔŋ gbiȧŋ ke gaù mɔ̀ɛ̀ŋ sùȧ kè ka, yɛ̀ì nɔŋ yaȧ ke dìè ɓùɛ, mùŋ nyùnò nyiìŋ nɔŋ mùŋ gbìɛ̀ŋ nyiìŋ ɓɛ̀ guʋŋ kè ka, e problem nɔŋ mìŋ kuwa kèè dìè ɓùɛ maŋ nyiŋ nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ mùŋ jȧȧ nyiŋ ke fè kòlȧ ɗo dìì ke wuȧŋ pɔ̀ɔ, kɛɛ maŋ gaù maŋ mȧŋ miŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ jèe mȧȧŋ nȧaŋ maŋ miŋ kipì nȧwèè ɓɛìŋ nɔŋ maŋ ɓèmè e kpòò maŋ gaù mɔ̀ɛ̀ maiŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ màŋ yaȧ nɔŋ ɓoù miŋ, miiŋ maŋ kolo ɗofȧ dìì e niȧŋ ke dìè ɓùɛ.